I amê, i tipi de amê, dipendan da-o fiore, da l'erboo donde e ave van à piggiâ o pòlline pe pöi fâghe l'amê. O ciù façile o l'é o millefiori, quello tutto mescciou, se en pui costan de ciù. Comme s'addeuvia, mi diæ ciù che atro in sciô pan; i arabi ghe fan de atre cöse...